الرسول صلى الله عليه وسلم، <hesitation> إنه الله عز وجل اصطفاه من بين البشر كلها، و <hesitation> يعني هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وإنه <hesitation> شخصية متواظعة رغم مكانته العالية صلى الله عليه وسلم، لكنه كان شخصية متواظعة، وطيب القلب، ومبتسم دائما.